Ôka ny anay aloha izañy da atoboky amin'ny toerañy maiky avao ty ovy da azo tehirizy volañy roa na raiky zay avao ny fañaovanay izy. Vasa ne ny hafa tsy haiko.